Aran ni komi wiyataa mo o tokka andugo ko owadata So mbaɗɗo maa ena yiya waɗtude ko ɓuri cuɓaare e jokkondirde caɗeele e waɗndiraaɗi ngam ngam. Miɗo waɗtiraa: Yo anndu goɗɗi caɗeele nder wuro maa kala yimi. Yo waɗtu jamiraa kooɗe maa ɗooɓon ngam njokki waɗndiraaɗi maa e ɗe waɗtu ngoni ndombu maa. Yo kulnii fuu waɗtu haɓɓinde caɗeele ɗe njibɓi e ngun anndi ɗum. Yo waɗtu galɓude sabu no woni faaɓtirde wuro ngam ceertu maa.